Mebjpj dj mebenya tum a medze bjdandan afofor hcn adaaso kyjn dj medze bjdandan m'ankansa m'adaaso siantsir nye dj, mpjn pii na cyj a, adaaso a nkorcfo huhu no cyj a cyj hu, mbom dze emi daa mobcso biara no cyj a cnnyj hu biara ntsi djm nkorcfo no na nkyj medze m'enyi betsim hcn do na m'adandan hcn adaaso a wcnkcso bia cyj hu bio.